Noy fonnirta tekke maɗa ɓorneteɗe mada, biyon ɓorlocce, e nder kombodu maɗa. A ndara mo latiɗe nde jawuɗa toggagu ɗen kanje bila ta dow. Ɗe anndunɗa a toggatako ko batti ndesaɗun ley, faɗo maɗa ndasa ɗum wecco, kolte maɗa danajun desaɗun wecco. Ɗe anndunɗa tunan sollare heban ɗun e rawni fu, sai ndesa ɗun caka-caka ɗe toggatata ɗe boyata kanje accata ɗe arro latiɗe tundi ta hauritin labunde e tunuɗe.